வண்ணத்தின் உளவியல் மஞ்சள் மகிழ்ச்சியான மஞ்சள் சூரியனின் நிறம், சிரிப்பு, மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்ல நேரங்களுடன் தொடர்புடையது. மஞ்சள் நிறத்தால் சூழப்பட்ட ஒரு நபர் நம்பிக்கையுடன் உணர்கிறார், ஏனெனில் மூளை உண்மையில் இந்த நிறத்தைச் சுற்றி இருக்கும் போது அதிக செரடோனின் மூளையில் நல்ல இரசாயனத்தை வெளியிடுகிறது.